Müüblitükke päält tolmu võtar ärq kas määntsegi lapigaq vai sis sääntse tolmupürstigaq. Noh, määntsegi as'aq tulõvaq sis iist ärq võttaq ja sis tõmbat üle nuuq müüblitüküq ja saagi puhtas.